Nanga na wam dikuna mikuna rowan evan ne mou tunai na masiba barit era e, nanga poki emou kauvan motosi baumorit omai. Motosi baumori tamas nan, a nangake ousam mou tanai tan ne kaperauku wama ne apanda masi puribite. Eram moton paum purapum pep makakina mosiporam, era purapauroit purapauroit motuasi boirut tam, motuasi boirut. Naka tausin tan deuman da tan apakaupa aumeram, nanga mauait oit kekere e tapaneke nakapiruku purapau mera paun namenou osainita omain oma kakera mosiparam. Naua amit a tuna mondi uet, tuna monipam masi panda kakaunia omit era omaisi panai, eran tan nimparet tan uruain kekepomit eram masipa barek kaperau kopau maipa. Mai kian namai abitarai, abitara paunai matan nesuan westen paumoritan wopait omain tutun oit ta omain tunai nimpapiu eva pep tan taka pundai kapiroko ouna papunina masin tandan, masipapun nimun tan austan aisa, kapiroko upu. Evan pep tan takabaori tanai, kapiruku ounda. Nam oi tunai mondi waitai kekerebet apaneke nangado matan omain nesiban kapaumit na. Deuman tapenoumu kaperoko wan apan tunai nimpaoit ausipan pep ne nanga tarabum ausa burara bun nimpura. Natapian tan ainemin tan boitan masipan tanda motobai nimpairet na kabirubu tan oubomite nai masiba bairete piabai tapaneke, na wamsin tan unat tan ta masiba baretete osoan unat. Nianum tanai omain tutun kosimario ait, niamin kapirioko oubum nimpurae naniam moni bibura pam masipa. Masibabum makasi banaisi kaibiot neran tan nimpare niosen purapaumit nao takare oibanoit na takan na moton purapomit eran kapiroko kuam. Na wamsin naim oi matan nisiban kapuanenia matotamuai tamia abit era ponemit, matan oinum era moton oit i mouban eran purapaorait imouban moton wan nai. Nia masin tan ne bakosimare mait ta e wan na kaikeroko omaim purapau daini aireke purapumai iin nia wamia patipumai apaum maisipa wan nai wap nan ne nan masipa wan nou omain ne kobinoti wan ne purapaut amera. Manap osa kikire ainemin kauna bakoturi evat ne ainemin itan masipa nan nimpu rana, nia masipaum dan nimpua topian tara iin kapiroko paun motobai nimpurae na.

Masi ka omainim ban osam pep apan dam tunai pep panda omaim pep tan ne masipabut tamakai nimpu pep tan ne. Mana buso uamisim makasimsin ausoba misin isoan amisin nangapum nimpadet junction masibabure na masiba nangakera tanai unat toutana, na misin iroan na misim matam burara tou wamsin nai masipa apan tan kekete naisi waptan ainemin tan ne masipa misinda nangako nimpau.